Ñ'antony ñy ñ'ilà ñy terrin daterisazy: -Mba hisoroha ñy loza mety hisy aminy ñy rapolany. -Mba hampalalaky soa ñy fijotsoany ñy rapolany bak'añabo eñy. -Eo avao koa ñy mba tsy ampatahotsy ñy mpandeha añatiny ao.